لو كان عندي خيار بين إني أكون الشخص الأكثر شهرة أو الاكثر ذكاء، أعتقد بفضل يكون الأكثر ذكاء، السبب إنه الذكاء يعطيني القدرة على تحقيق النجاح في مجالات كثيرة، سواء في العمل أو الحياة الشخصية، أما الشغل رغم إنها هتكون حلوة في بعض الأحيان، بس ذكاء هو اللي بيخلي عندي تأثير حقيقي، وأقدر أعيش حياة مليانة بالتحديات والنمو.